<noise> Agodzi a nna m'enyi gye ho a besi ndɛ m'enyi gye ho papaapa na meyɛ ho adze yɛ mirkatu. Mosuar no ma meyɛ ketseketse a monnso na mu mu so yɛ har ntsi skuul na m'akyerɛkyerɛfo hun dɛ motum etu mirika na wɔhyɛɛ ase dɛ wɔtsetse m' wɔma me ntsetsee. Mehyɛ ase no musuo mu aa dze nyinee. Medze kɔɔ mpanyin nsɔwdo skuul nyinara dze wie. Ɔyɛ agodzi bi a m'enyi gye ho ara yie na ne nyɛe mu no ɔma etum w'adwen mu da hɔ na eyɛ ntsɛm wɔ ndzɛma bebree ho. Apɔwmudzen afa mu so ɔboa m' osiandɛ eyɛ obi a etu mirika a ɔnnyɛ biibia na idzi besi ndɛ mirikatu no ama mo ho ayɛ har wɔ ndzɛma bebree ho, soma koraa na wɔbɔsoma m' a ebohu ahe nye dɛ makɔ aba.